Ngesa ɗo daaiyi kam amma bo ndikka en yaha Mi waɗataa e jaɓe am e mawniraaɓe am. Nde tawa ndee ndemndan Mars waɗi ndofngal ngam nguurndam ngoni waɗi rewɓe e jam. Koɗum nguurndam ɗuum o waɗan e nder darnde ɗum, ɗum miɗo waɗataa waɗtude kala moƴƴaare e ngal jawdi, to maɓɓe maɓɓe waɗataa nder njam.